ممكن تحسن أسلوبك في الكتابة عن طريق انك <hesitation> تقرأ مقالات كتير <hesitation> أو <hesitation> تقرأ كتب كتيرحسب بقى الموضوع اللي انت عايز تقرأ فيه <hesitation> أو ممكن برضو <hesitation> انك <hesitation> تذاكر البلاغة والأساليب بتاعها أو ممكن <hesitation> تذاكر النحو لأن ده هيساعدك تتفادى الأخطاء الإملائية.